Na chunda ndathi nguji nda tinga ruindana ntha ya na <noise> rua ya nk'e tsundana ndaya na chugua tsinga ng'e xent'a nene na nda ya na nchugua tsukin ña nguji tuchjuina, ndaya na nchugua tsukin ña ndaxe, ndaya na nchugua tsukin ña ndats'ini, ya nchugua tsi'ye tsjini nchugua tsi'ye ken nk'e xent'a guye nk'e tjindathe sine ni na a na nchugua tsi'ye ña ya na thusan' 'ian yathi rugunda thi ntha nchi garintha' ntha yaa thi thu thexuixuin suchundani ncha nt'uani banda ya na ndithu rugunda ntha ya na ndithu ngo'a ya ntia nixin nchin chugua ntsien ke nk'e nene jan chugua sink'e thuchuin jan nchugua tsji ke jen ni jan nchugua tsji ko ji ke xruan jane ki ixin nchugua ya na ya na thithu ruguntha nthakuchi thusan' ña ke sineni na ji xrua na ixin ninchjan yaa ji yaa the xruan yana nduji xruan na tunda ya, ya thi thithu texuixuin' xundani thintha chinga ntha nda rintha'.